naam hariyya kiyya kaa dandee dirram hirribaa hinkaanwoan aninn yeddun hariyaa attin ralle fudediigalgalanuu raffi hoo atin diraam hiribaa keei ralee fuddedi, diram waat hiribaa kaat shukuul kee dirama rawotta huji tee akk dansaa midafetta amoo malaatin hiribit dubeet woantentee dandetee woaktii atin fetuun kajelfetee kajelfetee sii hinmidaduu.